उत्तेजना जैसे हो गइस हमर कोई भी काम करे। की एक ठे अपन अंदर एक आग जलना चाहि। की हमन ला एही काम ला करना है मतलब करना है। सालों साल तक होही ला करना है। जब तक ओमे सफलता न मिल जाये ओहि ला करना है।